ʻAʻale hiki paha ke <noise> ola i ke ola ma kēia honua nei me ka pā ʻole i kekahi kanaka. Inā ola ʻoe e pā ana ʻoe i kekahi kanaka ma ka ʻaoʻao pono a i ʻole ka ʻaoʻao pono ʻole. A no laila ʻae he mea nui ke ola.